diya curulu mibinni aɓɛ zun aɓa nucozo ɓɛ zun a han ɲan a dede wase han a dede wase oyiro oma dɛmu han vɛwa han vɛwa curulu mibin a ɲan mu ma'o a dirira a vari nucozo mɛ wabɛ min a piri'a mu wana wa mi piri'a mu wana biye han tawɛ a han yɛrɛmara a han wara diya nɛ ma di a nucozo mi um a bun mɛ famu'an man